افضل البرودة، لان الجو البارد يمكن تحمله بسهولة من خلال ارتداء ملابس دافئة، كما انه يساعد على التركيز والنشاط، اما الحر فيسبب التعب وصعوبة التركيز واحيانا يكون من الصعب تخفيفه حتى مع وسائل التبريد.